Koo navukiree nachurii nokorya moto, nosusula sufuria, notengera, noo koo chamkiree novikera majani, novikeraa chai, koo nahumwire ahuu nokikunikeraa koo nahumwiree, novikeraa chupii, kumihogo koonimihogo nochemsha, novikeraa sangasa nokikunikera koo yahumwiree nokitula.